Ara maetɨ, oipota jei yandeve jokuae yasi naye ipueretama ñamaeti ñanoi baera baewiye ara yawiye pe jare yasi araibo pe yande puere baerayaeki temitiwi jarebi ñañobatu yau baera.